Nebyë dun xi'im jedun jue ëch jedun nebyë a'ax jedun tyokyën yëyëch ën dun na najuëb yë a'ax jedun tyopyë y jue bi'i a'ax yë jyëx kyaytyam bi'i a'ax jedun xëjk mëjk iuk yaj mëjkësëbyë jadun bi'i a'ax kyay iukë o pë kaj tyam a'ax jedun yaj këbë yëdun amaxa'an ambë a'ax dun nyënënbyë arroz con leche yëyëch dun na najuëb na i'ixë.